Regniko hoe nahazo fisondrotan-karama hony anao. Sara lahy zany, mahafinaritra be se raha regniko aminao zany e. Karakôry ma lahy nahatanteraka an'zany taminao? Mba ampianaro anahy koà raho de am'zay mba samby misondrotra karama karaha anao zay tô, de afaka asena aveke miaraka misangasangana magnano vakansy.